E nder marefuji ɗi annduɗen, marefuwel lati e nder muɗum e sufta lamiɗo, <noise> e tawa motci. Motci e yaye to woni fu lamiɗo e woni nder. <noise> E tawa nde nyucci, nyucci bo e wodi lamiɗo. <noise> Ko ɓuri hewugo fu a tawan lamiɗon e heddi nder gefe ton